सोमवार सोमवार का हम सबसे पहिले तो साप्ताहिक दिन मानत हैं। जो रविवार के बाद और मंगलवार के पहिले आठ हईंगो। सोमवार को नाम सोम है। जेको अर्थ हैब शिव सप्ताह को दुसरो दिन होत है। भारत तथा विश्व में कई देशन में जो सामान्य कामकाज को प्रथम दिन होत हईंगो। इसे कबहु कभी ई हर सप्ताह को प्रथम दिन भी बोलत हैंगे। सोमवार जैसे आमतौर पे सप्ताहां में शादी करत हैंगे। इसे सोमवार उनके नये जीवन की शुरुआत को प्रतिनिधित्व करत हईंगो। नई नौकरी अक्सर सोमवार को शुरू होत हैंगी। सोमवार को बहुत सारी सार्वजनिक छुट्टियां भी होतों जेको अर्थ है। कि आमतौर पे पूरे साल सोमवार को विशेष कार्यक्रम होत हईंगो। सोमवार अक्सर नई शुरूआत से भरो होत हईंगो।